सेच्छनिक विषय में मानवीकिक <hesitation> विषय हो खई छे, समाजिक विज्ञान, प्रकृतिक विज्ञान, आपचारिक विज्ञान, बैसायाव अनुप्रयूक्त विज्ञान, कला विज्ञान, सारेरिक <hesitation> सिख्छा विज्ञान, इतिहास, भासावभासा विज्ञान, साहित्य, प्रधर्म, द्रिश्य, कला, यी सब विषय हो खई छे, आओर भी साक्छनिक विषय में, जैसे की छेत्र अध्यन, संस्कृतिक और जादी अध्यन, अर्थशास्त्र, भुगोल, राजनितिक विज्ञान, मानवीज्ञान, यी त्यादी हो खई छे।